Pianino chalishni o'rganishni afzal ko'raman. Chunki pianino bu insonning insonga manaviy hordiq chiqarishga yordam beradi. Pianino chalishni bilgan inson ko'p qirrali bo'ladi deb eshitganman.